Kamən faurə mo koojiiyu ba wuminən jʊwi ki na nya dɨga təmbən dɨgiimən bə wʊm, n'kwam karmən farə mon chuu dudda miyən a mura təm bən buu yesʊwʊm, bəra və wʊllai? Jiiwʊ mən keera mura lagərgərai, na yəm mo jii waiwe n'məbra və kang, n'chuu rə kəmta miyu, n'faʊ naani a gagʊ, bənggə mən farə mo, kamən fara mo jɨr tari na yɨgga bam təm bambe, na yəm mo jii mən keeri we, jii mən nuiirii, n'yəmbə nyam, jiiya dəg ki mən farə mo na jɨrrii, bərkə njɨr ki bən nya kwetərei, n'jɨr ki bən nya kulgotang, bən məssa wʊ jɨnii dəndang a gai mən farə kuma na chuwi rə kəmta miyʊwi.